ସଂପୁଲ ନିଯାଂ ପରଂପାରିକ କା କାମୋ କାର୍ଜଯ ସବ୍ଥା ହୋ ଦେଖିଲୀ ସାଧାରଣ ମନିଷ୍ଯ ଏପପରୀ ତିନସା ଅର୍ଶଥୀ ଇମେଲ ଟ୍ରାପ୍ଟ କରନତୀ। ଜିନ ଥୀରେ ସିମାନେ କେ ବଲୋ ସଯ ତିରୀସ ଇମେଲ ପଠାନତୀ। ସବ୍ଥା ହଂତରେ ସାଧାରଣ ଟ୍ରାପ୍ଟ ଇମେଲ ସଂଖ୍ଯା ଚାର୍ଦୀସ ଓ ଖୁଠାଜୀବା ଇମେଲ ସଂଖ୍ଯା ଏଗାରଵ ହୁଏ।